<hesitation> Fandroàka jiaby zany m- mety atao namana aby jiaby satria mitovitovy aby toetranjare fa zio ndreky misy le masiàka regny fa izy le masiàka regny ka arakaraka le raha amentegna azy fogna mampasiàka azy satria ame- ohatra amegny sakay izy avake masiàka izigne amy mpangalatra regny.